To i'zaman waci daviyya kare ko viyyadtika nawa kakən sassake wakakakən kayibai shirin bai danda nip ina arawa akshi dan da dlam viyyad tika kokuna akshi dan da viyyi karekshi yəmgu dan da vərri i'zaman waci amman i'zaman tu wara nasaraucin denakshi i'zaman gususku ko kuma bewanaja dlamo janja viyyi tikka jana atu kokuma janja dlam wanki na atu atume sabul, i'zaman gusku inka dlam viyyad tikka na arawa nen jigab wun har da dlam gamasci ma arawa kuma gadda tam dakwaci akshine bewara a dlamau na atu akshi dlau a lawangu in afufkinkshi to i'zaman i'zaman gusku ko kuma ja dlamo na sabul na ja dlamo omo i'zaman gususku i'n cina sabul benin kadumudu kadlam na omo dik kadumu kanka viyyi na atu ko sabul ko omo atune be wara i'zaman gususku ja dlam viyya na atu amman ka zaman waci akshi ziga matam sabul bai zema tam omo bai akshi ziga bai dik akshi ziga betuku bai data gema sosai gadagəmo ima data gema sosai <noise> i'zaman waci akshi aye i'kana damake sassaka waka tawanke dik wara akshi awana na atu dan dani dan da nipƙi na arawa i'zaman waci ai sakarak wara gusku wa kunu bai gada gumo akshi dlam rakan ji pata danda make amman i'zaman gususku kadumu kanka wayə mayin gu dan dayi da maseci i'zaman gusku jasa wahal wara akshi ka zaman waci akshi sabai ci dambasaci kadu mu kan kayi asək kan ka mase bici na adaci i'zaman gususku kadumu na kamase be mawara dlam sabulgu na atui kan ka dlami i'wun duwa i'zaman gususku kuma ja wana na arawa ba i kaƙi dak zaman waci wara akshi dlamu jawana na arawa amman i'viyya bai kuma i'viyya karewa bai je wana na arawa i'da aɓun sannan ja wana na arawa i'fayin dari jigab dapiwu i'kun ɓaji dan da bari i'fayin dari jigab dakpikshi i'kun aam dauda bar i'fayin i'zaman gusuku ja wanna na arawa bai i'ri viyyadtikka iri viyya karewa bai dik jawa na na atu bai i'zaman gusuku.